So ko tawi ko e tiiɗalla ngonmi, mi muuƴan, mi jaɓa. Mi waajtoo hoore am wonde aduna, sahaatuji mbelan, sahaatuji mettan, sahaatuji tiiɗan, sahaatuji weeɓan. Mi annda kadi ko ko ɓennata. Kono noon mi jokka e gollude e miijaade e ƴeewde hol noon njaltiranmi e kaaɗoon ngonka.